हमरी संसक्रत्ति में अम्रो पसंदिता वेंजन रेड छे मक्कीन। रूटा है, बाजरान रूटा, जवारन रूटा, तेरे साथ निल्ली। कुछली मिर्ची नाकेन खायती वारू लागे तेंचे वड़ा वड़ान। साथ तेरे साथ निल्ली कुछली मिरी रातली मिरी गौन ताया। चाणान ताया, उड़नी दाल, मक्कान पानिया राबडी, गूले। बिलक्या, मालया, बाजरान घाट, मौवाती फूल, बॉनला। रौस्ति बॉनला चक्हीर हम्रा प्राब अधिवास सांसक्रितिक विजनें। मुख्य परकार छे ते जेवार स्वाधिष्टनें पोशाक तत्व तिभारपूर रह।